Itlar bir-biri bilan o'zaro aloqa qilish uchun turli xil vositalardan foydalanadilar: Masalan tili, hissiyotlari, hissiy aloqalari mavjud bo'lib, itlarning o'zaro tili, tana holati va ovozlari orqali aloqa qilishadi.